بیٛارِ تۄہہِ خٕلاف کَلہٕ یا بُتھ رَگُن چُھ عموٗمَن محبتٕچ علامت آسان، ییٚلہِ زن تِہنٛدِ پنٛجہِ پیڈ تِہنٛدِس علاقَس پٮ۪ٹھ نشان زد کرنہٕ تہٕ یہِ وننہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ، 'ژٕ چھُکھ مےٚ'۔